Ámi ñke kpòn ísóñ ékòrò íkót òbiòmá ásùk ádé ké étũn ékpòm, ñke kpòn dé, ñùn ñkpòn ñgw. Mkpó sé ámí ñnímáhák’ílùñ ámí ñtòdé íkót ábiòmá dé adé k’ikáñ ítíehé ánùn ábá ñté ésit íkód bét ídéhé esid ikod kédé, íkáñ ítiéhé, mmóñ átébù ùdeb mmón ásùk ábóbóhó ílùñ ágwò ítíòn before áfò ke kùd mmóñ ábó, ùfókngwéd íbáhá kisóñ áde, ùfókngwéd ábá k’isóñ íwén ádé áwù káká ñkàñ ùdé, áká kpékpé ákùk áká or má aló énáñùkwák, ùnó énáñùkwák áfò awágwád aka, nùùfókibók itiehe, ùsùñ ífónó, ùsùñ ábiáná, kpomo itie ádě íkódikéd étí ùfok ítíéhé, ámákùd ñté ágwò ábùb étíùfók ádé ágwò ámánùñ igwó ísò, mkpóóm mkpó síbá ké mkpódé ífónó.